Adõbà ue é na tẽ bẽẽ meh dò ne bẽẽ meh kɔrne kɔr mãã yii pɔrɔ gbò, lõ õõ wah dɛ̃ɛ̃n, wɛ̃ɛ̃ kɔ. Õ sua lõõ-ã õ nyorne gbò sah dõõ pɔrɔ pɔrɔ nu é baa do Ã kɔ lõõ yii kããnà kooh, meh lõ kooh é kɔrnã ghe é kẽ ye dum le dõõ ne kè ãle ãã dõõ nu dõ sɔ õ nyorne yẽ dõõ. Ãnãã bẽẽ yiga na ghe kɔ lo õ dõõ nu meh õ ãnã. Bẽẽ kɔ anything õ dõõ meh õ yiga so that ãlu ã bãrã ããlõõ. But wãã bẽẽ dõõ mu sa ãnã. Dõõ nu õ dõõ sah õ yiga kɔ nu ãmã nɔɔ õ bẽẽ dõõ-ã. Ãnãã bẽẽ yiga kɔ meh ikɔ asà; ãnãã bẽẽ yiga kɔ i kàà bie; ãnãã bẽẽ yiga kɔi òbeà tɔ-Bari. Ãbẽẽ gbi tẽn kɔ, buù i le kèn é mue-ue Bari le-a ãã kiisi dɛdɛ̃ɛ̃n sor, ãnãã wẽẽ yiga kɔ meh i tɔɔn é sah dõõdõõ nẽẽ pɔp nɔr bẽẽ alè lu nẽẽ é ã bẽẽ fõh nu. Bẽẽ i ãã ããra nee kia kia si dẽẽ wii, sah i torghe dẽẽ é incase é lõ ã dẽẽ si alè nãã lẽna ali i dàp na ghe yira nɔɔ sah ẽrẽ dum kûsi. Ãlu nẽẽ abẽẽ meh dõba ue ne, ãã lõõ sor ba bira wa nu ba bira yira ya ba tẽgàrà nee ãmã na ghe, nãã bẽẽ yiga kɔ i wãã loo logo pya muogɔn é ba lègara bu all those kind thing è baa nu ãmã kè but ãbẽẽ dõba dẽẽ kɔrkɔɔn tɔɔn dõõ nàãma. Lõ i mue kẽ ue lè, i tɔɔn ãã kẽ ue lẽ. I-ãã yerebẽẽ bu nu ii sua tẽn. Lõ i dà zii baa pya nẽẽ é baa kɔ baa bẽ na ghe bẽ, i-aa si wẽẽ sua ali akobẽẽ sah ãã sua ayẹre bu. Ãdõbà mãã mãã ãdõbà ue sah i neh ajara. Ãkɔ na ghe nu ã kii lõõ kɔ lo i wẽẽ dã kɔ ba bẽẽ ãã nẽẽ bui zii kẽ sah lõ nẽẽ ledum, me i-aa bẽẽ si meh bu lõnẽẽ, lo bu lõ nẽẽ biira lõõ meh abà sor ãã nyieborõ-a sah kɔr õbẽẽ ye le loo ã, meh lɔgɔ nu õkor ne kune zii nẽẽ sah ba lɛɛ ãba lõõ naa-lè. Meh kèrè i wẽẽ dã kõbà zii kè, i-aa si meh i lè abã lo dɔ é kẽ i bẽẽ lẽ-a, meh nu ãbẽẽ sira lõ kẽ meh dɔɔna nẽ é tàp; afɔp è dana lõ ue sah i mme tɔ̃ sa i dãnã ghé Sar mda dã sah tɔɔn é kẽn akɔdo pya lõ nu yereba meh ne é bu mãã mãã si dẽẽ na ghe sah mme nya wõ é mle ãmã kè. Maa maa ye ãdõba he le lõõ nu mda su tormà mme nya-wõ ãmã kè nɔr bẽẽ ye mue-ne dõõ kɔ meh mãã siga sor é mbẽẽ yiibu tããghan meh ã agãrã meh sah meh lɛ̃ɛ̃ba lo tããghan; nɔr kɔ é, ue, mdã sah bie-a bẽẽ meh sah su kia kia, su ããn dɔ, su mãã kẽ sor <noise> mmakẽ mm̃ne sah tɔɔn kẽ ãbẽẽ meh torghe, kẽ abẽẽ meh, é abẽẽ i dòba ue ne dò sah yira nɔr bẽẽ kia kia, su suanu. So, <noise> adòba ue, alẽẽ kɔr nẽẽ ãdoba ue ne meh õ su yẽ nua zii õ gbene nẽẽ, su yẽ nua õ tè, su yẽ nua õ kà, su yẽ nua õ wuga; nɔbẽẽ nẽẽ bu yẽ naa ẽẽ alõõ, naalè é dàp na ghe sah adòbà ue ne. Ã ẽrẽ nẽẽ é mue ã sor waa dõõ pyanu.